أكتر حيوان أليف أما أحبه الصراحة وأحب أربيه هو القطط بالذات الصغير منها يعني أما بتبقا هادية كدا ومتعودة على البيت وعلى ناس البيت وكدا فبتبقا طيبين وعشريين مع أهل البيت و <hesitation> بس طبعا لازم ناخد حذرنا منها يعني وديها التطعيمات بتاعتها وكدا